Neyb yëdun xi'im yajtëyën yë ju'ukë yë jedët's dun kot'satyë wë yaxpë wë jyojpë tyam yay dun iuk t'suk mat'spë pues mëdyë jatyë jedun yobyë naxpë tyam jedun iuk nëmyat'sëxëbe jadunt's jedun yë ëch dun najuëb yëdun xa'ajpë ju'ukë.